தியானம் என்பது உங்கள் கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்தி. ஆழமாக சுவாசிப்பதை உள்ளடக்கிய ஒரு பயிற்சியாகும். மூச்சு தியானம் மந்திர தியானம் மற்றும் நடைபயிற்சி. தியானம் உட்பட தியானத்திற்கு பல்வேறு நுட்பங்கள் உள்ளன.